Iwina nime lu ona ghai head dressal so head dressa mel wel buya metohe meya meto awue ni wina ei gho gbe <hesitation> wel na ghu mel-to amie lwinee <hesitation> ami wel mhan mi igho buwe edo-kpa eniwina owo huma a <hesitation> amie ki bhor wel na luole amie amhan eliole oleshie ana lue head dressa headdressa iwinobor-nor huma ole nor dar mie wel ebho hia rere sa wole ewe-rade asabor mudia but ebime-daghe bhi-shie to-na mel iwini esi ole nor ami <hesitation> amiele bhor wel nasa woe fo wel na mel-toyomha humu osabor muwe gha rie mama re. Samhuwe gharie gio maria etona mel medokere weghe ohuma oleshie menado do yagha wole eto namel wel na mueloyor amiewe-wemhan sabor luole wel mhan woefo wel gha gele mue khor yor wel-wel yan gele lue baya mel tohel ebaya-metohel owo humai amie wel wel gha wel wor yan luole amie woyan woe amie wil yan wole omusua fuwel abhe ni mudiani oleyon bhor e wel oyor ekhor norwel nagha ror oluwel yan na subor gue ba ya metohel.